شوف دابور الا راك باغي تولي ايكريفان خص تكون عندك لانسبيرانسيون, و زاوجة قبل ما تكتب خصك ديجا تقرا باش تشوف لا ميطودولوجي لي يخدمو بيها, كيش يكتبو, عادا من بعد تفوت ليطاب تاع الكتابة, دونك فو ميو فو ميو تحوس تقرا اومينيموم اومينيموم عشر كتوبا, باش بيهم من بعد تشوف لا ميطود لي غادي دير بيها و تشوف اصلا واش من نوع باغي تكتبه, باغي تكتب رومون, باغي تكتب هيستولوجي, باغي تكتب اي حاجة